naaam garr gym dhekhe gym dhoo urrsun naaam gym worithi midhafethu worithi midafethe worithi dhoo maaana Mal athin worr khake jiraathu bayya ithii hijemthuu pesaaa ithii bassithuu khofum thethi malsun womm athifeth midhafetha wakhati atiin fethu dhotha sirrah hihidhenuu namuu akhan siyedhu nammu sibarsisu ufuman uffbarsiftha mallum atin fethu dhotha worrayothinen achii ijamthaa dhub won akasisun sunnif akhan cholea